Tattashe, tingeere, follere. Audi on je be a'wata ha ngesa to bendi be itta be wadda sare be wada hako be mai ngam himbe nyama nana beldum. Bedo defira nyamdu marori be butaali be ko nandi bannin ngam himbe nyama yara nana beldum masin.